Ah, maro lefadefaka e ologno mpifagnefitra amina re, ino ozizy anao raha novolagninjare taminah, ana zany <hesitation> impiry miso- misolosolo olo hindesigny an-tragno aka, ana zany tsy ary indraiky midoko an-tragno.